<noise> Lallay mi midi waawi yayde kilomitaji didi e nalauma nalauma. Amma ɗon yende fere mi burata amma no mi anndi kiluji didi ye nal-naulauma on.